हमरा यापन खानवम नुन कम करके तहिय त सुरुहिमा देहुन कही निझै खुनिय तिउनावाम सबहा कम नुना गहके । हसे कम नुना गहबही त एसही खानवमा कम नुन हखबे करताइ । हसे दोसर तोर भेलाई इय कथी कम नुन लागल खाना खाएके बानी बेठावेके नाही । जस्ने कि एबे ककरो बानी हसै कि नुनाइ खाएके । ओस्नुका नुनै तिउना नाही खाएके बानी लगावोके खाली कमे कमे नुन लागल तिउना खाएके ।